undur sköpunarinnar er í forgrunni á sýningu Heklu Daggar Jónsdóttur sem sýnd er í kling og bang í Marshall húsinu þessa dagana sýningin er unnin í samstarfi við fjölda listamanna og skálda sem freista þess að festa sköpunina í form með óútreiknanlegum afleiðingum við litum í Marshall húsið sýningin heitir

fjallar um þessa hægfara breytingu hekla Dögg er einn af stofnfélögum kling og Bang hún hefur verið starfandi listamaður í tuttugu ár en er líka við Listaháskóla Íslands það sem sýningin inniheldur er mikið af grunnþáttum teikning ljós og hreyfimyndir áður en maður kemur inn í sýningarsalinn er ég með verk sem við stöndum inn í

er unnið handverki ég býð listamönnum sem

í heild að gefa

frá sér stjórnina að ákveðnu leyti

í þessu tilfelli að setja liti ofan á fljótandi vatn og reyna að gera munstur og

fá þetta prent fram

sem er þetta augnablik sem maður festir á þessum blöðum og það var alltaf óvænt

var ég að vona að það myndi breyta hans væntingum um hvað væri

og opna fyrir öðruvísi skilningarvit

á hverjum degi og það myndast ákveðin teikning

mikið og gera munstur í teikninguna

ákveðinn hátt um líðandi stund sem tengir yfir í næsta verk sem heitir tvö þúsund og átján þetta er svona skúlptúr sem lifnar við með ljóðum

ég fékk til liðs við mig skáld og listamenn sem ég bað um að yrkja ljóð fyrir skúlptúrinn sem heitir tvö þúsund og átján þar afleiðandi markaði um líðandi stund þetta er eins og einhverskonar fréttaveita í gegnum síu listamannsins

til ný ljóð ég held að það sé aldrei of

mikið af ljóðum og sköpun í heiminum er þessi hringlaga braut sem fer

í kringum þessa

súlu myndavél sem keyrir hringinn á þremur mínútum og ég fæ listamenn til að

gjarnan að gera ráð fyrir sólarhringnum eða árshringurinn

fyrir innan þar sem er verið að sýna þessi

fylgst með manni samhliða sýningunni kom út bókin ég er hér

feril Heklu Daggar í máli og myndum mér hefur lengi langað til að taka þessi verk saman og sýna þessa skýru heildarsýn sem er í þessum virkum sem

virðast ólík það sem er einkennandi er leit hennar og áhugi á hinu fullkomna augnabliki stundinni þar sem allt gengur upp eða eitthvað óvænt gerist og kveikir líf hún hefur til dæmis búið til

myndum sem búa til tækifæri á fullkomnu augnabliki fyrir áhorfandann svo hefur hún tekið eftir í náttúrunni að það snjóar yfir í Rómarborg þetta bæði felst í því að taka eftir því þegar þetta gerist náttúrulega en líka að búa til þessi augnablik hún hefur aðdáunarverða og

og djúpstæða trúa á mikilvægi myndlistarinnar og sköpunarinnar og þessir þættir undrið og sköpunin og undur sköpunarinnar renna mjög mikið saman í verkum hennar þættinum er þá lokið í kvöld